Daga aran nigot ufut labi haku lungo hore mako nnden daga dun to osay se o osay naso sayi tippo